طيب أول حاجة طبعا حاوديهم الحتات <hesitation> الفيها مناطق جمالية طبعا أول حاجة هي الجمال الطبيعية فوق كل جمال يلا الحتات الفيها بحر نهر شجر دي حتكون أجمل حتات وفيها نسيم عاليل وفيها هوى همريب صاقط زي ما بقولوا تاني حاجة المناطق الأثرية أو القديمة يعني اللي فيها عاشت فيها حضارات سابقة وبتحكي عن قصص الانسان القديم في الحتة زاتها. يلا بتكون برضو فيها حاجات حلوة شديد وفيها يعني عبرة وحكمة من التاريخ وفيها اثار يعني حلوة. فممكن اوريهم الحتات دي برضو.